<noise> Wato mun yan ghi layi maniya ghami di Ahilewi-tulkwi wuti <noise> wato kumiyakhi tu wulthina, <noise> ghi laya kumiyakhi wulthin ya kumilthin ya khin sinnakhi Ghinshina, <noise> khin sinnakhí ni vinahyi, <noise> khın sınnakni kilana mum ghi tsagyi Kwanys khin kuling mun ghi laya zhewali dighan Uhini tukui tukwi qhingin ba hi p'yi ithini'i, hi ndika kumiyi ti subu niys i kyarsin ghingin ya sina tsaqyi wi piystin di chinsawen ton's Khin Susakhi Subana, gma ya sina yan adaka gusin ca di Chin sawun <noise> ghi Gyi kumiyskhi fangnak-jan zha be ti wulthing khin gma girakhis ti wulthing yasina mi ba yan u`maka -ya, gma ya sina <hesitation> yan tanyiyi wi hi ndaka tau gma ya sina ghi hi ndaka p's yan myahyi yan gma ya sina ghi hi ndaka khiys tsigau ya sina gma <hesitation> subana, sakumayuni khin subang <noise> to hi wuti be`e hi raa gma ghi laya zhewali dighan yan sinni ndaka ta vinahyi. ﻿Tuma kinakhi Ithada, don, ghani los ji Lehadı vinahyi to wu ndaks ta vinahy! tums pu juju ghingin ni vouti warna wundsta pia yan tahyıyçi, ni ráa wurai <noise> wyndska ya bugakni kanusi ni khiji wu ndaka pia jaana ni fuditão ca de muzi taws subans ndaka ga singwi, ni fudi goms wu ndales tsiga kwanya ghingin Wakhin yan umskai <noise> ni Valthi wundaks ga khijs ma suby cani ya cing di bushisui, ghingin wuyon gwin ya p'a yan uimaai Jan zua bé'e Ithadai ghi gys temp The wali dighan Ithadi jiju ghingin Ithadayi'i the yan zalakayu lthayı a biyami jaans biyamy gma yan tahyıyai ca biyami tsagyi kwanya. gma ca zha subang kalpun p'a yan tahyiyi ya kuza piyah tsagyi tasin ghan we`e <noise> yan gha be Ithadai ghi laya ghani matsigama khin tiran suby ms sakymaya khin Ithini manija zha wali dighan Ithadai nichij, ghi laya ghani ma tsigama ma gha wali yan ma ndaka ta vinahyi di muzi taghuma, mi ba ma ndaka biya di muzi taghuma yan ndaka camu tshyi vinaka ah a`a ma zha wulthina ya u'ma ya u`ma lthau ni ya u'ma karatuna ya sina tsigyi tidi thinsawuna. Ko ga a a miba ma ndaka bija muzi taghum qwan suban ya khija fakau ghingin ya Hahawa ko gma aa mibi ma ndaka u`mar yuuwin Ca Sinara mani to wuna ghi irin, Uthinia to saima nahyi ghani ba Ushadin dalaya wu ndakaga kila suban ys falas yuuwi ghingin ya ba kala yan rusuna ko aa ko labasana ko tumakirina to ga wa lthad masari gwan ti dadaya suban hi ndaka ga faka ghi hiala yan tahyiysi kunyiwu koga aa wa Ithadi rakena suban hi ndaka ga faka ghi knini kunyu ghingin ya p'a yan sahyiyai, to wuna din lthinii ba gma ma p`I yan yan burusin tuma ya zhasro ya buruşin mbanaiba hi bubunys a a yaniya tigyid wuya ca yuuwa, taye wurikaz yuuwu kaza to wins ba hi hisini a a tani daga sir a a daga sir eh di gwan sir ci ndaka g sinau gma ko hn ca gwalfii taghuma to hi ku ba siranas dayemu sirii mads hala yan ndaka kyaghuma ghan we`e wuna yan zha be ghi layic, Irin ci ca wali <noise> maniya tsigau ma zha walai ghingin tahyi vinahy, to gma ti c'uwakai caba yan sapyi Layakai caba wal ghibakni ghinshina wato maniya U`ma yan ma ndaka chakwa ghinshing. Gheni khin Lhakuwakhi ghinshina to ghinshin ma ndaka ga gyeamu vinaruwa ma p'a yan u`makai, ghani khm lhakwalkni ghimshina ma ndala tsiga kwanya ghani Khin chakwakh ghini khing mani gwan ma ndaka ga p`a wa naha wuyanwini subu ma layiya ghingın <noise> ya p`a yan ma ndaka pula a a ghi din yan ma layi ma uimau ma ndala p'usi kusi kusi ghingin mai Lhskwa ghinshing gma ghinshin ndaka gyicamu vincuuwi wan u`makai <noise> ko ta jaani ba wou nasks. Halau qhani khin chakwakhi ghinshing wu niletea p'usi kusi kusi gma ghinshin náska gyi cu vinquuwi wa plusz hi sai nzunu, wu nzu wu nzu wu hal wu leu ghinshin ndaka gyicu vinguuwi ghani wa <noise> nzu wuti, ba wu nzu ni raa hi teniji gma sai ta gyicy vinavuwin wa pan yan ana be`e ghi yan gha lhakuwakhi ghinshin ghingin ma ghi lhatarakni ghinshima to kilan ni muzai ma ndaka ga zhibusi ndaka tugha wayu babu ina ndaka p'a tighakni ghamayu a a ma ndaka p`a fatayu, a a ma ndaka p`a cigayuni di tsaughumu, ghan we`e lhakwakhi ghinshini' i bama ghayi wuti to dingha yan ma nza gurariani di ghamaisi kwahyi yan tahyiysi ko usa Ithads ma ta zuuni ta dubuhay din ghimshin ndala rukwami ci ca walai ghan we`e yan zha be`e ma layi, lhakwathi ghinshini'i ta ghana tabą wuti vinahyi ghuma bu ma u'mi we`e to ma ndaka kuza p`i yatia walai gma ma ndaka ta vinshyi, di muzi tagnuma. <noise>